जश पोस्टर होन टा पोस्टर ए का उदेश्य होन। टोनमेंट होन किचेई ज्यूस पोस्टार पंडो डिनो लाइकी। तेयी चिपाके दिनो कोकिजेइके जादा लोग माननीय। दुकानो होटलु के भैरे धिनो चिपकाए जे लोग टेटकिया आंदे रोहन लगे।